Raha <hesitation> misafidy sakafo aingana sy ara-pahasalamana azo atao sakafo maraina de maka <hesitation> mofo dopaina asiana fromazy apiarahana amina voankazo anak'iray de misotro <hesitation> rano na rano misy siramamy iray vera.